Ko kui'a iyo pacencia na siempre na ko pacencia anuso xi ña <hesitation> ña kava'a lo, ku ku lāāso a na kuu, te mientras na ja'aso nuu ikuexiso, nuu la'aso nuu, te lujua <hesitation> kala educarsoi, xi jnu jnu lāāso jnu <hesitation> te ña ña kava'a ña, te ndeye la'aso kujnuni-ini jnu lāāso a kuva'aso a, te taka ye naa lakua'aso la'aso, ñetuso, na kuvií na kuu va'ai.